Raha handeha hiasa aho dia mazava ho azy a, raha hoentiko agnatin'ny <coughs> kita- ny pôketrako a dia ny fitaovagna fiasana moa mazava ho azy a, dia stylo, dia telefaonina, dia zay angambany no azoko ndesigna.